Ye am'izao fotoagna zegny efa sarotra ny fiaignana amin'ny <hesitation> fiarahamonina misy antsika ake satria sarotro be ny andeha ihinagna amin'ny hôtely isan-teteky fa indroa ihany no mba vitako mandeha misakafo amin'ny hôtely agnatin'ny herinandro, zany hoe mihinagna <hesitation> pizza na mine sao miaraka amin'ny namana na sipa karahan'igny.De izy amin'jay, matetitetiky mandeha amin'ny gastro zahay ndraiky amin'ny <hesitation> Tend'M igny mbô tianay satria agny tegna matsiro. <noise>